Preferisu andé mangé al risturant përché cüziné a m'pias propi pa, sun pa bun-a, me omu a m'dis sempre chë sun pa bun-a a cüziné e alura sicürament mangerìu al risturant tüti si l'aghese i soldi